समओदरी कानो काई कहाँ वाई मच्ची को वाई की मच्चीने सौरक्षित। कोसे रोखने ती पूछ रहो की ती काईनी <hesitation> मच्ची होई। ती काई मच्चीने दूई लेने है ने इन रामा काईना मक्वा मक्वा लगाई देने ने। काई एक कपड़ो ले लेने ने कपड़ा मां बांधीने ने फ्रीज मां राख देने ती। काईनी इत दूई चार दाड़ है बीबार रोहे की काईनी गधा है इत ने। काईनी <hesitation> जी खाये थी बनाये बनाये खाये बाये हमों। तो खाजे बीनी नहां हमों तो देख जे बीनी मिसे तो वारू नहीं लागे।